Te java u vete tri herë te a palestra të allenarem e çerti herë anki katër, di solitu na ka dhëmbronj për minute mënd thom se spëndonj <hesitation> tri qint e gjashtëdhjetë- tri qint e trizet minute na javë e për ditë inveçi janë një qint e njëzet minute.